Laha zaho zô rô ta hiroso mpilalao eseky i agnatigny dimy tao, de gny raha ianarako vôloha zany gny teknikany ndreky lalàna mombamomba ny eseky i mba ha- hahafolahako azy zao hoe zao gny <hesitation> hahaizako azy, vôlohany mô zany hoe tsy maintsy mianatsy, de eo aho tsy maintsy mila fikafika koa mba handreseako an'ny adverserako; de magnaraka anzay eo zany, gny manao volontaire mihitsy aho lafa misy fisàha eseka na roy de mandeha aho izany milatsaky volontaire mihintsy zany aho mihisa de mizatsa iaho, de mizatsy de manao entraînement, de amin'ny farany aho mety mandresy avao. <laughs>